Rakôa ka handeha iasa zô an de ra tokony misy voaloany a mila managna saka bitika na saka maventiventy de handeha agnasivana an a le antontantoan-taratasy le ilena rehefa kôa ka tonga akagny, de nakôa saka bitika ndreka ohatra de agnasivasivanô i findainô na kôa i ohatra mosoara ampesanô.